Waaw rab bi mën nañu jàngante seen biir parce que rab yi tey ma takkoon ñaari nag sareet beneen nag bi comme mu miin sareet miin sareet trop muy aw nii aw nii chaque jour muy aw benn yoon muy aw benn yoon te léegi su ma boolee ñoom ñaar dangay gis benn nag bi beneen nag bi di ko xëcc pour mu awale ko si yoon bi pour yoon bi ko miin xam nga boobu mi ngi jàng si moom. Nag yi dañu di jàngante seen biir kay rab yi dañ dee mën di jàngante seen biir kay.